Ekzistojnë shumë tipe qumështit, si qumështi i lopës, qumështi i sojës dhe qumështi i bajames. Qumështi i lopës është i pasur me proteina dhe kalcium, ndërsa qumështi i sojës është një alternativë e mirë bimore për ata që janë intolerantë ndaj laktozës, me një profil të ngjashëm proteinik. Qumështi i bajames, nga ana tjetër, ka më pak proteina, por është i lehtë dhe ideal për ata që ndjekin një dietë me pak kalori.